<hesitation> مارانيش من هاذوك لنحوس <hesitation> الأخبار كل اليوم <hesitation> بصح كنحب نعرف حاجه نشعل تيليفيزيو، في العموم <hesitation> يعني القنوات تيليفونيه ذات مصداقيه في العموم يعني حاجه، حاجه عاديه، و لا في المواقع تواصل الإجتماعي أحيانا تجي غي هكذا منحوسش عليها، كنحب نعرف حاجه نيشان، نشعل أوغوني نيوز و لا فرانس ربعا و عشرين و لا حاجه، نشوف تيليفيزيو باش نعرف الجديد.